<hesitation> Io zegny ai arakaraka, ra ôhatra zao par exemple zao pomme de terre-pomme de terre zao ai tonga de mahadigny ela be mitsy igny na possible mahatratra amby folo andro zao pomme de terre am tragnonao ao ke tsy maratra tsy magnino donc afaka tehirizinao ela be fa ra ôhatra zao légumes hafa ai, ôhatra zao carotte ai tonga de malaky lô be de donc zeigny tsy de tsara tehirizina elabe fô vo <hesitation> azonao izy de tsara andrahoana na ko oe juste oe roa andro na telo andro karandregny fogna izy de efa andrahoagnô fa agnao ndraiky kô fa magnana frigidaire a, de afaka <hesitation> ataonao agnaty frigidaire regny de maharitra ela e,le izy amnjai.